Otsi engla, kala onye engla, kala ota egnla, wato ekpla mo anasla abzu lo la education, lo wo ahe andkhpo he azhin, me la lo wo dzdzi lelo wo dzadzi ko mala kpahwo moare chkushimbo ubingi gi wo ma uhuni, owo ba are ayi engla mbo ogŋo oyi engla ta mbo. ogŋo ni lu akplo ka gŋo ka engla moata mbo oyi kala ubin ba uhuhi, chuku, shimbo ak akplaba uhuhi tse lo awo aka engla moa tsi, aka engla ba moata shki ŋga ba are tse atsi ogŋo oyi engla otsi ŋwo ŋwo kpo kala nga ŋwo hyen owla ma ma. ogghre na <hesitation> are la ota. ŋwo ba ota <hesitation> oghre a <hesitation> are la mboyatsi lo ŋga o moaka lu kame gu moalu a moakataspu la ŋwo ekplo gŋo klo ewo ewo kokoma ekplo gŋo klo da moarehwin akpo ŋwo otsi engplo gŋo klo da moarehwin akpo ŋwo awo he toh chukukahe ota engla kala otsi egla lo wo dza dzi ba moare ŋha mbo ayi lomah agi egŋo ba ogbi mi Ahan moanasla ba asi udu ota engla kala otsi engla kala ohu enasla mboba agi gi wo la egi uknu chukushimbo yĩ eyi egla ta mbo agi gi yii eg engla ba egŋo lo ambo <noise> gi yii lo eta mbo, agi yii egŋo lule ambo giyii lo eta mbo, toh chuku kahe. omba moanasla aba anye gibinuri moala ha. ah udu lo ota engla kala otsi engla <hesitation> asi ka gi usku gi egŋo. Toh omba moasi aba moala hadu aha ahee ohh udu hilo oshe hogbre kpo hwo amo ŋga amo angyi wo ala anghre igeyi, o ba bmi ka uhuhi moawyen. egŋo la ghere tsi engla sa ghre ujujgyun moawoishki moadimo aha ah udumo ami shonari milo se aba uriri angyi mo <hesitation> moaghere igeyi atamam toh chuku kahe udu otsi engla kala onyi ony onye engla lo kala otsi engla kala onye engla kala kala ota engla lo wo akpa akpa dzi agyi ba areŋha mbo aba egŋo dŋno onye lo kahe gu, ogŋo onye kahe gu, ogno yi engla ota ka oyi engla otsi <hesitation> ŋwo yiya gŋo oyi akplo dzadzi la lakpo ubinhi dzumbo akpla la gŋo okpoibin gi egŋo shambo koko akpla la kpo ubin giba nasarawa state shambo koko akpla la kpo ubin ba nigeriya hembo shambo, akpla lakpo isku ba idzi hwon lamo kama mo amarika. Englad, <hesitation> rushiya, india. achina germany̱ duka akplo akpla duka ogŋo yi engla tsi gu ŋga gŋo yi engla ota gu ŋwo klo akplaŋha mbo ba <hesitation> agŋo klo isku me tsi hi lo. Toh chuku kahe <hesitation> kagi ewo uhuhi moawyengi <hesitation> yakamata lo wo wo dzudzi bamo ayi engla ka da moanye mo ekamo atengla. eka mo atsi engla aka mo alu akplala <hesitation> eneme oneme ba <hesitation> engŋo ka onumo hwo mbo gaba gbridigaba kidaya lo awo ala ya kpohwo agi sose, toh chuku kahe onye engla, kala ota engla, kaka lu akpla ba gŋo kababa ota kala onyeonye <hesitation> ala ya kpohwo agi <hesitation> kagi dzu pya pyan kokoma ka da giiyi akpla ala ala akpo isku kala igi kala isku hwo. ndidmu ambo, toh ah moabze moayi engla lo ata koma moayi usku lo usku moala koma ambo moayi lo ata mbo ambo oba are anye, ayi lo alu ka ayi lo ata, ka ayilo atsi toh duka eka helo lo ba kpohwo agŋa, <hesitation> moba dzuŋha zga ambla mbo, ogŋo hhre okhro ŋha mbo ŋwo ka engla, ŋwo tsi loŋwo ka engla ŋwo oyilo lu, nga abab eŋwo, ŋwoyi ka okhro la gŋoghre ma gu owo akplachken ba iwu wu gu owo akplachken ba iwu kala ŋwo mbo chukushi ŋwo babhgo gŋo ambo ŋwo oyi lo ulu toh ohtse <hesitation> tsi engla kata ota engla kala ulu akpla gŋo ka moata zga lo wo dzadzi koma lo wo ala ya kpohwo gi ah sose